I ye a loŋ bundaa niŋ ye caaboo caaboo i ka yele bulubaa le la, a ye a soroŋ maraa la, niŋ i ye bulubaa taa, i ye caaboo dunndi a la, i ye a turuneendi maraa la, i ye naa muruundi naŋ bulubaa la puru a ye yele